कुकूर अर बिरला मां भौत फर्क व्हंदन। चाहे आप गात कि बात कर द्यावा। कुकुरो गात ज्यादा बड़ु रौंद, बिरलौ गात छ्वोटु रौंद। कुकूर शरारति व्हंद ज्यादा, बिरला शांतिप्रिय रौंदन। एक जगा मूं आराम से लेटण वला, बैठण वला व्हंदन बिरला। तनि कुकूर ज्वो व्होंदन तूंकू खाणो अलग रौंद। तनि बिरलौ खाणो अलग रौंद। कुकूर भौंकदन छिन, बिरला क्या करदन, म्याऊं म्याऊं करदन, मिम्यांदन छिन। त यि कुछ भिन्नताएं छिन द्वयूं जानवरों मां।